نختار الانتقال الفوري على خاطر هكاك نجم نتحرك من اي بلاصة و نربح برشا وقت معناها في عوض طرونسبور يعني و نجم نشوف اي بلاصة فلعالم في اي وقت نحب عليه مهما كان هدايا للراحة ولا لاخدمة ولا بش نعاون العباد ولا انا بش نتعلم حاجة جديدة اكاهو